يعني <hesitation> الحاجات يعني نحس اللي منجمش نقعد عليه يمكن بكاء الأطفال. عقارب الساعة ممكن إذا والفت، ونباح الكلاب ممكن إذا والفت <hesitation> يعني في بلاصة اللى نسكن فيها تكون بلاصة هاذيك يعني معروفة بنباح الكلاب، والا في الدار ديما عقارب الساعة، أما الحاجة اللي ما تخلينيش نرقد هي بكاء الأطفال ما نحبش الصغير يبكي.